Man <noise> man moom xam nga man sëy naa ba pare. <noise> so suma wedding bi loolu paase na bu yàgga. <noise> so man defuma sax wedding, li ñoo wax wedding nii man defuma loolu, because ñun <noise> ñun xamuñu wedding. <noise> Wedding loolu <noise> yëfi yëfi nasaraan la, waaw ndax loolu xëy na ñi ko dee gën a def <noise> ñun true muslims ñun xamuñu wedding, <noise> ñun <hesitation> dangaa wax ne ah xaaral ma defal ko de- defal ko party waaw, <hesitation> programme si si programme i takka <noise> programme mu sëyi beeg yooyu <noise> ñun loolu lañu xam, waaye <noise> man suma bos loolu dafa paase yàgg na <noise> te man sama bos dama ko defoon lu simple; <noise> lu simple <noise> also amoon na music bu <hesitation> yi nga xam ne nii dañu toll si jamono, jamono time boobu noonu, boy yi xale yu góor yi, xale yu jigéen ñi, ñoom danañ laaj lu mel noonu ndax su seen morom su waree am xew bu mu am fu may <hesitation> xu- xumbel. <noise> Defoon naa ko nag waaye nekkul loo xam ne nii lu ëppa loxo la woon daal. Waaw <hesitation> nekkoon na loo xam ne ni alhamdulilah, waaw ñi fa ñi ko teewee yëpp, man pour man jëluma ko woon ne lu rëy la sax, waaye ñoom yëpp ñu ngi ko doon waxantoo. Ah diw xewam bi, diw xewam bi, diw xewam bi, waaye ñoom fi mu àgg si ñoom daanaka man mi ga xam ne maa moom xew bi sax àggul si man foofu noonu. Waaw, so xew bu mel ni li ñoo wax wedding nag amoon na, waaye comme ni ki sol, so- solin yi nga xam ne moom la xale bu jigéen bi di sol, xale bu góor bi sol loolu moo amutoon waaw. Waaye nag li nga xam ne mooy programme bi ci biir liy xew si biir programme bi moom dara mànkewut, waaye sol <hesitation> sol yére yére ñu ne wedding bi, bi góor bi di sol ak bi jigéen bi di sol man moom suma bos loolu amutoon.